Karazana tagnàna sy tagnàna bisika aminay akagny a: Vatomandry, Sivangaina, Samatevina, Bonaka, <hesitation> akô koa Sarasambo, <hesitation> Ilaka Est, de Ambotavolo <hesitation> Ambalatenina, Metinandry.